Este yä'ki rayonh ja'syunh paka'k, ja'syunh este paka'k y yä'ki yäktyä ijtu pueblo nuevo paka'k y rincon ja'syanh paka'k, este san cristobal ja'syanh paka'k, y ninhkä nyasojmä yä yä'ki yä'ki nta ninhkä, yäki ompa itpatä, mau fresco, y ninkä nyas es villarmosa, playa del carmen, cancun, tuxcla, bochil, todo jentya'p puro ninhkä y äjtyät mastät nkustatzäkpamä yä'ki ijtu paka'k, yäki rayonh, yä' ki rayonh ote'ojmä nyäyi tajtza'mä, yä'ktyät ijtu, yä'ktyät gustatzäkpa jakutyät ijtu por yä'ki mas fresco, ja ij mas ninhkä, sunyi paka'k, ompa änhpatät, ompa nu'spatä, tiya'majpatä y y ja'i mas mastä protejetzäkpa yä'ki paka'ki, ntatä kana'nhajpa, mastä mastä tzyipa este este juventud yä paka'ki, por que ninhkä ja'syanh 'yak kumtejpa, pästejpatä, yajapya äjtyä mpämi', yajapya äjyä nkuerpo, dyebilitatzäkpatä ninkä'i, jiko't äj äj masät ngustatzäkpa yä yä'ki, yäki kumku de rayon por que mo sunyi paka'k y ompa änhpatät, ntatä ntatä tyotzyäkpa kumkä'i.